Raha amiko manokany aloha de gny mijery fampisehoa no tena tiako satria afaky mitsinjaky miaraka amin'ny mampiseho igny koa aho mba ho faly miaraka amin'igny eo toy zay le hoe lalao ara-patanjahantena de mijery fotsiny eo tsy hitako zay azo atao.